Karaha akôho zao misy mahafantatra tômpony, mahay tômpony zay. Fô misy le tsy mahay. karaha le <hesitation> zatra mihina hanigny ariva, mandraigny de atoandro. Regny ôhatra ôlo araiky fô manome hanigny azy, regny de possible mahay tômpiny. Fô le <hesitation> malankalagna amegna hanigny regny, regny tsy de mahay tômpiny fô le akôho amin'jay maneho fitiavagna ôhatra amy zanagny regny e magname hanigny zanany, tonga de manohonoho regny izy, antsôviny zanany, asaigny miaraka hômagna aminazy ake.